<hesitation> Filippines hi <hesitation> kum tloanin an ram hi <hesitation> alum em em la va, <hesitation> avat em em lo, thongani. <hesitation> Amae rotu, Filippines hi an ruatui hi an dong klem em ema, <hesitation> kum topla ma hi an tse min an dong klem leukutri nani. An borua hi araw lea, vun atirawin atimoy lau du em ema. <hesitation> Amae rotu, an rampi ramuapani lau va, hi an kolaya tun patanga halen veldapo hi an anuom em ema, <hesitation> alimom em em tun pokanik. Filippines hi an miso meil, <hesitation> miso roma om meil, <hesitation> ang tatak. An lau om nua la kanin siatsan em em lau adi.